والله هو مو هدف وانما قرار يعني غير حياتي كلها هي قرار الزواج لان اكثر قرار غير حياتي ومن جبت بنتي الجبيرة همين يعني صارت المسؤولية هواية فاعتقد هاي الشيئين هم يعني الي اكثر شي غيرو حياتي